شوف انا هاد التران الي راه جاي نستناه تلت سوايع شوف راح نحكم لكتاب هدا الي عندي مدة وانا حايب نقراه نعطيه طريحة نقراه فتلت سوايع نقرى الماكسيموم منو الماكسيموم حتى يعني يجي القطار